Ndikkina mi So mi waawi ɗonnoogol ko mi njippi kaarsi walla nder gaal kosmos, miɗo ɗonnoo ko gaal kosmos. So mi waɗi wonde nder gaal kosmos, miɗo waawi jeyaa e njogordi nder ngoongal feere heɓɓe ka laamu ɗam. Mi njeyna waɗde ngal ngam mi waɗi ɗum